دا یوه څېړنیزه موضوع ده او په دې اړه باندې زه ډېره نه پوهېږم، خو د حیواناتو نسلونو ته په کتو امکان لري داسې یو څه وي. دا چې انسان هم حیوان ده او انساني پوهه له یو نسله بل نسل ته رسول کېږي. نو؛ کیدای سي همدا خاصیت په هغوی څارویو کې هم وي، سي خبرې نه کوي او د هغوی عادتو ته په کتو داسې یو څه معلومېږي.